أحس إيه، أكيد يحسن من المجتمع، لإن أحس الفن يأثر على المشاعر، يأثر على النفسية، يأثر في ذوج المجتمع، فهذا طبعاً كله بينعكس على المجتمع ككل، بيكون مجتمع أرقى، بيكون مجتمع أنقى، بيكون مجتمع كإحساس عالي أكثر.